ta baa ni hama baa nii home shibata hagina hamaga a shilkaki shwa baana yiri yi han baa yina na hani fi baa yire yamna hana danina zadi yib nab duniya dama na an yib nab zutumati bii ha ba yuma yina sho bikim han baayina nyina baahani dau yirayi han baayina showawaye, nan zwabba bayeh, mab fa bu ba ha kume sholale bii yii shilki bazi kii bu bii nagina shina en a shaw shiwun jii na dau a en shiwa jira daura ni na or nam dwa mile lamu hani kusseneh, mile lamu hani kusseh bikinbuhan baa jina sheaw nyina bikin bu baa amna hani dau dami yir hani wundi na turu shiye yana bu mu bii ba en manyi zaneh hani du hani baa yinin. han baa muna da mii fa manjo ma swama sho mu swa na en nyina shwo en ba ba shibti tamana mija mii swa nyo mu wa ma duwo zwab bi yabi ye takon naba jila bija nyoma sho. hani tu biikwe ar nyina hagi buna gana ar baen dawa dami shilka baa ara yuragin tamagana baa nii thama halu nyina baa ham dawo nye ana hano hana za nyina ,ewure ni ana hana za nyina me wure ni za nyina mewure nii zani me nyini ,ewuw anyina nii wba undinan gan baa namzira miizedi nan swa enbeh mii xedi nam swa enbeh kada tabila zwabdi mab swamu en han hamanayireyi hani fir baana mi dwa zwabbaye ba ju gah hamami dwa zwabbaye baju gah hamami zwabbaaye na en ba ziki bu naginana bahagin dibeh fa a dake shibe dunab kunbi yake kwa wnba zibibe dake ba nagina nii da na dwa a fir bana nyinan kwaen hani dau zika zhina en ma ba duebu nyina yire yamma daha nagina nii dana dwa bi yal jolaye bii yu kabirina ai bu nyina yiri yamm daha nagina nida na dwa bii yal jolaye bi yo kabrina ai bi nyina yake bii ze na enbi ne hagi yake gi gide hagina ki dwe yire geh baa ni hama nyina ban nii zirwu shin dawana nyina baa han dwa mu yir nye na en man wagi showa na mi nagina gana dole ba an dawanye ba a am dawaye ni nagina na amna a shiwu ra nyina baa hani dau yire hanimwatirna nyina baa hani dau yire baa hani dau yiri a kwatiya tabo ba hadina a dmi ahi fiki shikirdi na duna kunbi nye yake han baa yin a nii zebibene a yuran a nyine neh. a dau shibinye hani yubu bu bir bi yire yamna bigunigoh. a shi bidi zi nab gu a shibe a seh ba mokir shibata ara daw nani baa zini hamana ana yiba swo kizi ka wamdi shi gana nua ka zirwa a dke nii fir baa na nyina ba ziki enbi a dau ana zika ka deleh a hodirna na en na ki dugima an hani yawa zikiyaka daleh ganeh. nyina bo zikeh a warwuna nyina ba zikeh hani dau yir nye hani yide en zin sineke ara zidi en zin gan shi gano naa binigiwa ga amna zirwu shodi bana yuru momdirta gah amna hani ziki tuma yire laba mu milagi en yire yamna hanin zir gahamna ara demi a yira yamna hani firna niga a damu yi nyina mu ma duna han baa nyina wani naa su nii swo shiye suni swo eh....na jib jola laye shiye na dahaga na yalna yayi sho bina yu tako bi bina jarna halo bina nyidi bigeh anyina mi wundi nam dwamni nya a na tuna ha nize bibeni ni fira kobone mi tuna mi zebibeni mifra kobo nide mii gwalwo fude yambo ham wume daka baa ni hama. buh yuh sake biele be shibe bi dahaga bi shigi gane nyina en bu zwaba banye nab shimbu nyi kuriwabo nii nagibba bii hadina hagin baa munagadi mi fanawayo a dami en mii zire shibatatamu shana hagin abb muna gadi shiyalakida na dawum nye nadambe ma yuramaga zikir gana nyina en hagi nam fir baa gana hagin yirayi haswo tuwa bii baa gine hamaganiga hagin yireyi haswo tuwo bii baa hagin frama nyi ga nigeh shibata wa nii ziki shibati na hagin yireyi hani ziki shibatini ga we yire hani anga bu a yawama yina <hesitation> en hargi mirna mirzibgi hani dauri shibinyi ba zir honamna a zikiriwurawibe honam ana dirwa a zikirwarawibinekwala an kabra bi naba sukwam nab fii faa nyina bo nab yuribi nab tu bii nyina bu kwan bana ana bii faa en kwalana daun kabra nyina be ana bii gan ba yikin mii dwa shiya a naginna dau da ban yal baa kwataa nab bago nab arbin dike bi kwanba bi habuna ha gin yireyi tuwabu bii framo baa faa bii hagi yina giniga hagin baa muna gadi shibata muna hagan baa muna gadi shibatatamo ge tako yib nabo dwo yib nabam buneh nabam bune zwabbabamo shwawamo zuwoh yib ba buneh haginyi nii shim nga ennigah. ya shuwa kwatima hagin yii ham she nya en niga bala nab tuna kwan ta tibe hani ziki bii bii ze shina bindi ban tuwaga bikim ba tuwumdi hagin ya en mi framu ami nigiraniga. ayun hama a baa na fa a nake na hamma a en mu yir ma har zikirna. ayun hama ziki ba a kuma zika dakira ki nyina yambawa a nura tamkina. zikigi baa dakira ki yambawa a nura gi tamki gina en bii na na en a datir tula shilkaka a kobowo ni haman nyina na baa daw a dami ar zwababa deleh bi shurwu taku ba shirma a ba kimdir yibneh. we yire mi zwedi bam tuwa bu baa ni hama baa mii kimdire zika <hesitation> shina a yau or baa ziki bu zika kibi ba washuwa nyina yirayii han baa yina da mii dwa da yireyi tinginama ha yina na hani tubu ta da shina enbi kiin yimki kimdire nyina yirayi han baa yina ar hani zir frem nida a du gwajuta a yau shei shwainada yalba aye na tubu ki nyini en be ki ziki nigir yaki kwarka shilkaka kobo na hama hagir dagi bentiturama ni hama kobo a han zika deleh ne nyina kobo daw ana tan kona a dirwu deleh ne. na en haki dugana a dirwudelenhne na en na en zika ka deleh, ar gimuna nafigana sns hsns fins nyins shika ka koba dirwuno ara zebi be kobo yura gii na hamagina ziki kobo a shilki hamaka hagi yakali nii honanga mi ziki kobo a daki hanakirda ham dawagi framga adawa naeh mi fi amnina a tawa ma muna a shii halawe. nyina kobo wa mo a dau mi dauri zwayamo a shirna nah. halawe kuntamo ba zwe dina kuntamo gana nyina zwayamo yii mu yalkobo mu dauriya mii nigiya nan zir en shirnawuna nyina ye ba yala hamdawa amasalki shuneh nyina zwayamo amna ginana. yibe zika na zwala mu nama zwala zwayamu fa frama nyina enbe na turata kobo na en yire zikene.kobowa naa tumah na a shi dawa kobowa hagin na en bii tuwa bu gii na en yire zike ginige kobo nyina bii zikiyeh. ziki kobowa a dakira kii han hama kina nyina en bi na turu ta hagin yire yii hagina ziki kobo ganigeh. nyina shimbu nyi ni nagimba ar bi hadina. mi zire shibata tamu shoma shiyalaki bana dawumiyi na dembeh me yaramaga zikirgina nyina en hagi nanfirgana haginyireyi ha save a tuwa bu ba bigi nii hama giniga hagin yireyi ha swo a tuwa bu baa hagin frama nyiginigeh shibatu wa nii ziki shibatina we yire hani danga bu a yuma yina nyina en hargimirna mir zibgi hani daura shibinyi ba zir ni honana. honam ana diruw a zikir wuro we bine kwala en kabra bi naba su kwam nab fii foha nyina bu nab yuri bi nab tubumyibu kwanba anabi foh a en kwala na daw kabrina na bi anabi gan ba yikinne shiye maginna daudi na ba kwala en kabra nab baga nab arbin dike bi kwanbo hagin frama yina ginagah haginbaa muna ga di burswawamuna hagin baa muna gade shibatatamo ye tako yab nab dwa. na bam bune. na bam buneh. showa mo zuwa yib beh bunne hagin yii hani shim na eni ga hagin baa muna ga. ziki kobo naen mi nagin ma sunneh ar mi kurgin ini dau yude nyinan kwaen bami yala mi baana a fakiweh nyina bahamkimnineneh mii swara kwarka kabrike naki sunnah kwar mina? naki segun kwarmiga naki sunnah en naaka a dami ana zikiriwa yola yakinwa nyina yi shimnita dai ara zeh yakinwu aanabe baa sunnah shiyen hani wunde yatil da buguwaye fontiri yuneh we bi faka zide ni swara kwarma hanyi kimnineh ni swaeh hani buh kobo ben duwa hagina ziki shibathigah nyina en be na thurithah kobo na hamana hagin yireyi a thuwa buh kobo hagin frama nye ganigeh <hesitation> nyina kobo a dau yire a damana za bedi na zina na yaa sakeh na zii na kusinneh na zii na dune milakayeh shiika kobo a warwuna da mana zadeh hagina zii jaka jakagah damana za dii nazii halib halib halib halib yib bii shu bii shu bii dii nab duniya yib bii shu bii dii nab dau shinwa yirii yamnah